<hesitation> minkaa ko paamumi hen ko tan ndiyam e henndu rentata e kuran oo. So ana yirditoo so ɓuuɓina nokku oo seeɗan. Sabi minen min moƴƴintaa ɗun, min ngolliran tan. Huunde ndee saa <hesitation> a gollirani ɗun <hesitation> a waawaa hokkude hen sifaa keewɗo.